kuape tembiu <noise> ñavaeva tätäko <noise> ipisekatu jare mbaetiye <noise> yandepuere <noise> ñavae kuae, <noise> ipisekatuva tembiu <noise> jare jëëngatu <noise> esa guinoi jeta <noise> nutrientereta, jare guinoi bajo <noise> caloria jokua jaeko <noise> ñavaeta pimiento rojo <noise> picante coreano, cebolleta, salsa de soya, pasta, fermentada, <noise> jaeramiñovi jenjibre <noise> jokua ndie oyapo <noise> jaereta tembiu